أول شي يسجل مصاريفه اليومية, عشان يشوف وش اللي جاعد يصرف عليه, بعدين يحاول يجلل من الأشياء الغير ضرورية, مثل القهوة اليومية من الكافية, والأهم يحطله هدف, مثل الإدخار لشي يبيه, أو إنه يجمع الفلوس عشان يحطها بمشروع, عشان يكون الدافع أقوى.